Miahagna eky enao amin'ny koragna zegny.Za efa nivolagna taminao, mbola ino koa raha mbola ilanao ady amina amin'ny raha zegny. Nina kôfa tsy tiako tsy tiako zagny edy izy, aza atao manindroy amina e. Tegna halako raha karahan'izagny. Za efa nivolagna aminao hoe ahy io efa tsisy an'izagny, mbola ino koa?